میں مہینے وچ کِنّی بار سرکاری آواجائی دا استعمال کردا ہاں۔ ایہ مک طور تے میری ضروریات تے نِربھر کردا ہے۔ جے مینوں روزانہ کم پہنچنا پئے تاں میں ہر روز سرکاری آواجائی دی ورتوں کردا ہاں۔ عام طور تے میں مہینے وچ تقریباً وی پچی بار بس جا میٹرو دی سیوا لیندا ہاں۔ بس دی ٹکٹ دی قیمت وکھ وکھ شہراں وچ وکّری ہُندی ہے، پر عام طور تے اک واری دا خرچا روپے دے درمیانے ہُندا ہے۔ میٹرو دی سیوا کفایتی اتے تیز ہُندی ہے، پر کجھ لمبے روٹاں دی ٹکٹ دی قیمت پنج سو روپے ہو سکدی ہے۔ اس طرح مہینے دا کُل خرچا روپے دے وچکار آ سکدا ہے۔ سرکاری آواجائی دی ورتوں کرنے دا اک وڈّا فائدہ ایہ ہے کہ ایہ پردوشن گھٹاؤندی ہے اتے نجی گاڑیاں نئیں۔